I say no if you want change you can change somethings about you but your personality a hard to be change you can’t change it because a almost like monkey can’t lee a black hand behind you will na lee la thing neh your personality can’t change a will always be with you anywhere you go.